Suu, vaji kuvi va'a ka'nu ñuu, tyi ityi tyata jen ntu niyo da ve'i no'o na, tyi maa ve'i yutun ka niyo maa jen a... sa'a va'a daja ka majan. Nkajie'e daja nee da ve'i no'o.

ɨjɨn, viko yoo. Da yoo nanta niyɨ jen sa iyo iin viko ñuu ni nuu a jie'e, katyi o, a nee ñu'un dani nuu ve'i ñu'un. Viko yukuan vi a iin santu yoso nuu ñuu.

Suu, tiñu sa'a ka da ñivɨ ñuu ni vi, da na'nu ña'nu jen kunu daja ka jeen da ta'nu jen ta'an kuatee ini daja taji daja sa va koo a kaji daja, yukuan vi a kini'vɨ ini ka ini da ñivɨ ña'nu a nuu ñuu ni.

Suu na iyo nasa sa'a o de taan tyi ntu jini o na kuvi, ntu jini on nenu vaji ji. Na iyo nasa'a o.

Mm, suu ntu sa'a ni viko de natɨɨn kuiya, maa tuni jen ntu ta'an tun ini ni sa kanta iin kivɨ jen natɨɨn ni kuiya, tyi sa kua'an jia'nu nu, sa kua'an... jiɨɨ nu jen ntu ta'an tun ini ni sa'a ni viko sa natɨɨn ni kuiya.

Ñuu vijin vi nuu ñuu ni ya'a. Vijin, vijin nɨnkani vijin.

Ta'an ini ni sikɨ ni da tiluu nuu a sikɨ da... a sikɨ da tiluu yukuan jen ta'an ini ni tyi, i... a ɨjɨn, sa va nuu kua iin a nuu vitan da yɨkɨ nu na'a nu, ta'an ini ni sikɨ ni.

Suu selular, kaa o maa, kaa nityi, tun jiantiñu ni majan, tyi katyi o... jini ñu'un ni majan sa va nuu satiñu ni, sukuan jini ñu'un ni majan jen ni'in ni iin kaa nityi.

Suu, kivɨ yatin ya'a ni ña'an ni, Ñuu Ntuva, soma ni nkanta ni majan de maa ntuji jie'e se'ya ni jen ña'an ni ve'i kutatan jen sa va ña'an ni.

ɨjɨn, suu a ka'an on español, yukuan da nkunta'an ini ni tyi ta'an kuate ini ni tee ni, ka'vi jen ta'an ini ni, katyi o. Ta'an kuate ini ni tee ni, nani kuvi, soma ta'an ini ni tee ni.

Iyo kue'e kitɨ yuku vi da jen... lejo, va'u, yɨ'ɨ, ɨjɨn... kue'e da kitɨ yuku iyo nuu nee ni.

Iyo ve'i nuu kuya'vi kua nutyi, nuni, arros, sukuan da yukuan vi da ke'en ñɨɨ da yukuan.

Suu a tyinei da kuatyi vi a taan daja nuu tiuun, nuu kutyi. Sukuan vi a tyinei daja nuu ve'i.

Suu, kuvi ni kuni ni nti'in ka yujin kua sa'a o a yaji. Yukuan vi a kuvi ni, mm, kuni ni katyi ntu, ntu jini ni nɨ'ɨ kuaiyo nuu so kuvi ni kuni ni kua sa'a o da yaji daja.

Suu ntu tyi a kanijia nu a katyi da sa'a nu vi a kojiñu nu jen sa'a ka'an da ñivɨ ña'nu jen nkuvi ke'en nu xiniko nu ke'en nu ka'an nu.

Suu nkuna'a on da, katyi o, tava ñu'un de kua'an nu tyiji yuku sa va ɨjɨn, katyi o, ntɨɨn ñu'un yuku nuu jen nkuaa nuu majan nuu da kuatyi, jen nkuvi sikɨ daja nani sikɨ daja da a tava ñu'un sa va nkayu yuku. Kumi o majan.

Tun a maa taji dani ka vi... nuni jin nutyi, tikuitɨ jin da katyi o yuve yaji o. Da yukuan vi da maa taji dani ka nuu ñu'un.

Suu, sa ntana'a ñivɨ a ityi tyata jen xi'na jia'an kakan daja majan jen sikinoo iin kurusi jen sava ne kanta tana'a daja jen saa nake'en daja va'a ni iin kurusi yukuan axin iin xe'i jen sa va kuvi tana'a daja. Sukuan niyo a ɨjɨn, ityi tyata ka jen vi ntana'a daja ka a ityi tyata.

Suu ke'in nuu neyu iyo, tyi sa'a daja neyu tiuun, neyu tikuitɨ jin neyu nutyi.

A sa'a viji nuu ni vi da, jɨn, a koma axin asento vi nuu, nuu kuatee yukuan sa'a viji nuu ni soma ta'an ini ni ka'an ni tu'un ñuu savi.

De nuu kuvi satiñu axin nanta kuaiyo da ñivɨ ñuu vi nuu sa'a iin tekiu, kuenta ve'i sukua'a axin ve'i tiñu.

Ajan, nsikɨ ni a kuvi ñu'un, jia'ankaa dani xini yutun, axin da na'a yuku. Sa'a dani a kuvi xu'un.

Iyo a kuvi kava savi axin nuu nee da tee tiumi.

ɨjɨn, ka'vi ni livru nuu nee tu'un maa on.

Ñivɨ ka'an tu'un maa on axin ñivɨ sɨɨ ini, sikɨ, katie'e.

ka'an ni maa a kuvi ve'i sikua'a axin nuu satiñu ni va ni ve'i ni.

Es... Tyinei ji sa va kuni nu kua kuna'a nu iin kaa axin da kujika sukuan jen jini nu na kuvi da iin iin ñuu.

ɨjɨn. Ntu jini ni sute ni.

Iyo tiñu sa'a daja, kue'e nuu tiñu sa'a daja a nuu ñuu ya'a.

Da tu'un nataji da ñivɨ yukuan a kuvi nuu nee o axin, este, na kuvi a sa'a o jen kumi on maa on.

Ajan, a ke'en daja a kaji dani va ni yuve axin nuni nee vi da ke'en ni ya'a.

Tiñu kuvi ni kuni ni ni vi, ajan, a jie'ne ixi axin, da naka'yu nuu on majan jin dasa'a yɨkɨ tiin.

Ɨjɨn, ña'an ni... ɨjɨn, pelikula, ah, nuu tu'un maa on.

Este, tyinei da ta'an daja sava, ɨjɨn, nakuno'o. jen sava kanta nuu kɨ'ɨn.

Suu ntuvi yaji ni da xiko da ñivɨ kiji a tyi suu kuatyi yaji ni ka a kene ni nee on.

Kumi ni tii, tii a yaji yuku, a yaji nuni axin a jiakɨn nivɨ.

Este, iyo yutun jia'a ne'ya, yutun jia'a titɨ kaji, axin yuku ko'o iin nute i'ni.

Ɨjɨn... ntu iyo ni nute nuu nee dani. Axin, iyo sava jia'an ñu'un.

ɨjɨn jia'a nuku dani yutun jia'a dani nuu itu dani axin kumi dani iin sana dani.

A nsiu'vi nu'u vi iin tii, sa jia'an ni kumi ni sana ni jen sanaa nkene iin tii maa ka'nu yukuan jen nsiu'vi ji da nu'u.

Aja, da yaa kuaa da yaa xini da, axin da yaa. katie'e, katie'e xini jie'e, axin iyo sava jen katie'e daja yaa sɨɨn sukuan.

Ajan, a yaji ni ka vi mi'ne, yukuan va ta'an ini ni ka, axin yuve.

A teku ta'an ka ini ni vi teku tuun.

Ajan, suu ntu ke'en nu sikuiko nu yaka nu axin de nsikayu ki nu yaka nu, xina'va ñunkuun nu ñu'un sa va ntu jia'an jan kua'an, axin, da tee xanu, jitu, jen ntu ke'en on sikuiko o majan.

Ajan, iyo kanta jiani ni da saa. Kee nuu ñu'un axin sa tuvi yutun de kuun kuatee savi xeen jin kuun xe've.

A ta'an ka ini sava da tee sutyi vi da tiñu jitu axin da nakuiso yutun axin da jia'an kuatyi yutun.

Sikɨ ni da vii, ajan, a sa'a xita ne'yu, axin, maa ne'yu sukuan.

Ajan, iyo yu'vi tyi nani tava daja sukuan jen kuvi kɨnaa da kuatyi axin sukuan.

Suu a ntañu'un tyi nuu kaa nityi va ña'an ka pelikula.

ɨjɨn, A kuvi tioko jie'e va ta'an ini ni tyi satiñu nuu, nuu ini daja jen satiñu ntaka daja jen sa'a daja ve'i daja.

Iyo koo te'yu ka'an daja majan iin xeen jen, de... ɨjɨn, de iyo katyi ñayɨ'ɨ jɨ yo tyi kuvi kuvi o sa'a ja.

Nuu sikɨ daja, ɨjɨn, da tiluu yukuan axin nuu jiañɨ daja sukuan ka'an on nuu jiañɨ daja tiluu.

Suu a tyinei daja vi kumi daja sana axin nakuiso daja, ɨjɨn, yutun, tyi nasa'a da nuu kixin daja nakete daja.

A ka'an ji ni vi tata ni, nana ni, xin da ta'an ni. Da ñivɨ kɨnta'an jini ityi.

Jie'e va kene daja jia'an inka ñuu, tyi axin sa va iyo u'vi tiñu sa'a daja jen, kuaan danu ku daja majan inka nu.

A sa'a da tatan vi a, ɨjɨn, tyi'i da yaa ini on axin kani daja tusuun sisaa daja nti'in tusuun jen kani daja majan ini o sa va nataxiin ini on jen ntu nuni'in ka ini o.

Ajan, suu ne'ya ni pelikula nani Roma, ne'ya ni majan nenu nɨ'ɨ tyi yukuan ka'an jie'e da ñivɨ axin da ña'an sutyi jia'an satiñu ve'i to'o jen yukuan katyi naa no'o sava daja nuu jia'an satiñu daja tyi iyo sava niva'a da ñivɨ nuu kanta daja axin iyo sava jen no'o daja tyi ntu ni'i daja kaji daja sava.

Suu a sa'a vi a jia'ni nu iin tiuun kaji nu jin tyi kusɨɨ ini nu a natɨɨn inka kuiya, axin iyo sava jen tyiso nu nute majan axin sikutyi nuu itɨ majan jen natyiso nu nuu santu nu sa va kue'nu jun ka, jikan ta'vi nuu jie'e je a kene jen ityi nuu jen naa kuno'o jo.

Ajɨn suu, nakani daja kuaa da nsa'a da ñivɨ a nkanta'an daja , ña'ni ta'an sava daja axin, ɨjɨn, ntuvi niyo vii katyi o majan. jen so ntivɨ ta'an sava daja jen ni'i, jen kue'e ñivɨ ni'i

Suu, este, a kaji, kaji va'a o tun yaji kuatee o a xiko da ñivɨ yukuan tyi a kaji o a kene nuu nee o vi kunta'an jin on jen kumi, sa va kumi on maa on.

Suu a sa'a vi a nejika teso'o o da ka'an da ñivɨ ña'nu nkuvi kuni'i nuu on tyi sukuatan jia'nu on a kuvi on ñivɨ, ñivɨ kuatyi sukuatan jini on jen suvi daja a kuvi daja ñivɨ ña'nu tyi a ña'nu daja a ña'an daja da sukuatan jia'an on jen ntu kanijia o daja.

Ajan, suu a ne'e suu niko xita yaji dani, nakete sa'ma, jia'nu itu axin kumi iin tii luli ini ve'i.

Suu kaa ni'i ni ka vi, kaa nusu ya'a axin kaa nityi, tyi sa va nuu ya'a ka'an ni jin da ta'an ni, axin ka'an in nana ni jen ntu kaa ja no'o ni sa va ntyu'un on ñama ka, sava na ni iin ni daja.

Suu a kuvi ni xiko ni vi, sa'ma. Axin, i... ɨjɨn... a nuu jiantiñu da ña'an, navi tyi jika tuni on jianke'en daja sa'ma jen jiaxin daja kujie daja jen yukuan vi a kuvi ni kajie'e ni.

Suu nkaxin, a nke'en on kaxin on xu'un on iyo tuni ni a ke'en nu ni, ke'en nu jin a ntu viji tyu'un va'a nu majan sava, ɨjɨn, kunei nu kene nu ityi nu.

Iyo tiñu sa'a da ña'an, tyi iyo tiñu niko, tiñu, suu ni jiso yutun, kumi sana, tiñu nakete na.

ɨjɨn... Natɨɨn na'a daja axin ka'an daja a kuvi da ñivɨ ña'nu ka tata axin nana.

Suu a xine'e daja nuu tu'un maa on vi da tii ka, na nani daja na kuvi a yaji da, jin ɨjɨn, na kuvi sa'a o, de axin de tii niva'a, nba kuvi sa'a o, de ñayɨ'ɨ iin yo axin da sukuan.

Suu jia'an nu ve'i satatan. Tyi vitan jin iyo nuu ntaka ñuu jin yukuan saa va kanta nu. Ntuni jika nee tuku.

A... ntu jini ni da sivɨ da tiuun.

Suu de, sikɨ, sikɨ da se'ya ni jin iyo kanta a daja xituvi daja jika jen jiaku ni axin de koo a ki maa ni sukuan jia'a jie'e ni jin jiaku maa ni. Axin a sa'a tina ni ve'i kua sikɨ jɨ sava jen, ajan, ni ntɨɨn maa kua'an jin jiaku ni.

Suu sa ji'i iin ñivɨ ve'i ni axin sa ji'i iin tii naka ni yukuan sa'a kueka ini nu'u.

Suvi a kuvi a, jɨn, kuvi ni vi a kuvi ni kaa a nasa'a ki ni iin a kaji axin iin a ko'o sukuan na kuvi teta'an nu jin nuvi kuva'a iin a xiko nu.

Suu xine'en on daja kuvi tata jin nana da se'ya kuatyi o sava kuvi ka'an daja, axin jia'an da ve'i sikua'a a xine'en daja, tee xine'en daja na.

Suu, iin saa tu... tuji tuji nuu yutun tyi vi sa'a ja, ɨjɨn, de nuvi sukuan jen kajian kajian iñɨ jɨn jin piku ju tuji ji yutun.

Suu, tyi'i maa ñɨ'ɨ, sa va nuvi tan ñɨ'ɨ jɨn, kaa tyi'i nee nu ma kutyi, tyi'i nee nu ma yɨkɨn jia'nu yaji.

Suu de kayu o jen ni'i nu iin limu, tyu'un daja maa nu nuu yaa jen sa va tyi'yo nti'in, tyu'un a vixin nu jen ko'o nu maa sa va kuiyo a kayu nu axin de kijin yɨ'ɨ tuku iyo jen iyo yuku tyi'i o xini on axin tyi'i o tyi nuu yata jen sava nuu kijin.

Suu iin tu'un kuvi tu'un ingles.

Ntu jini ni tee ni ni iin nuu yaa.

Suu tiñu kuvi ni sa'a ni vi tiñu jie'ne ixi, axin tiñu ka'yu nuu da ña'an sutyi navi tyi naa iyo sa kene daja ve'i sikua'a jen naa iyo a ka'yu daja axin nasa'a xini daja, axin ajan, nasa'a vii daja, katyi o jen yukuan vi iin tiñu kuvi ni sa'a ni.

Suu de vijin kuatee jen nkuun yu'va jen jia'ni jin sava yutun axin iin yuve kaji ki nu, axin sukuan jen de nií kuatee tuku natyi nuu ñu'un de taji nu jen ntu kene ki iin tata nu yukuan vi iin a iyo ñuu dani.

Jie'e kene sava ñivɨ jia'an jen katyi, no'o daja a kuvi xu'un, tyiyo sava jen nuu nee, naa iyo kuaa kene a kaji daja axin sa kanta tiempu nijin ityi nuu ñu'un jun sa va nuku daja inka nuu a nkua'an daja satiñu daja.

Suu, de kue'i ñu'un vi ji. Ajan jia'an daja nuu ñu'vi daja jen tyiso nu maa ti'in nute nuu ñu'un jin nake'en nu ñu'un maa ii. Ñu'un maa na tyi'i nu jen yata ja axin sukuan sava ntuvi kinoo anima yukuan, katyi daja.

Suu, ñuu to'o, tyi iyo ka a te'en majan, ka kuatee yaka jin sukuan jen nuu nee on tyi sa'a noo nti'in ka majan jen nee tatyi vijin da tatyi jen sɨɨn, sɨɨn ka ntuvi jia'an ja nanii xiko da ve'i nuu sa'a daja da nantiñu sukuan.

Suu a kuvi, ɨjɨn, a kanta ka ñu'un nuu sava na iyo axin nute. Kumani kuatee nute nee jika yukuan vi a kuvi ji, ɨjɨn, da ka ve'i sikua'a sava ntu jia'an jika da kuatyi sikua'a daja.

Ku, suu a kuvi ñu'un maa jini ka kanta nuu na iyo axin a kuvi ji ve'i sa'a tatan, jen, ɨjɨn, iyo kumani ka tatan sava ntu ke'en daja majan tyi iyo da ñivɨ ña'nu jen no'o daja xu'un. Axin sukuan jen, ɨjɨn, da ve'i sukuan a yukuan jen kumani sava ka nuu kunee da kuatyi axin iin tutu tɨɨn daja. Nku sukuan.

Suu nuu ña'an ni vi jika jen ñu'un ni da kaa na'nu maa, soma jiavi kuatee yata ni jen nkanta ni tyi ntuvi ni ñankuiñɨ jɨn ityi jen ñu'un ni sukuan jen nkanta ni yatin ñu'un ni, ɨjɨn, uxi ora ityi.

Suu a de sa'a, ɨjɨn, nute kuijin. Jie'ne daja yavi axin jiukun nuu yavi sa va jianku'un a ka'an daja nuxi jen jia'anake'en maa sa tyu'un nu nute nuu jun, netu nu jen, ɨjɨn, a ka'an daja nute kuijin. Soma kumi daja majan jen sa va ntu nee jen jiatɨ jɨ axin, ɨjɨn, jiso majan sukuan sa'a daja nute kuijin.

Ajan, xiko ta'an ini ni xiko ita tyi iyo vixin jia'an, de xin... iyo, ɨjɨn... ntu jia'an axin iyo sava jiaan iya ja.

Nuu kuvi ni kɨ'ɨ ni nuu iyo da tii naa iyo nuu nee on sava kumi ni da tii kaa ni sukun majan jen da tii ka'nu so va.

Suu a xinañu'un vi a na kaji nu nuni nu axin tee niñɨ vi ji koyo nuu maa. Jen tyiso nu na tyi'yo jen nee ntyi'yo majan jen netu nu niko jen sa va ta'vi nu majan jin iin kaa jen yukuan kene a kuvi ñujien jin ñujien ma ni'i nu jen katu nu jen yukuan tyiso nu nuu iyo jen kuvi xita yaji nu.

Suu a sa'a dani vi a, nuku dani uvi tuyoo, jen nuu tuyoo maa axin tutiin, tyi'i dani ita ma'ñu, jin de nkuvi yukuan jan jiani dani iin, jɨn, ito sa va nuu tyukuan tyiso dani a kuvi iin titɨ vixin va ni nika, tikuee, axon titɨ kaji, jin, ɨjɨn, natyiso dani noo axin de ntu vi ji, ɨjɨn... tyiso dani, xita axin da ko'o ñu'un a ñaji daja. Nanku a ñaji daja sa nteku daja. Jen ajan, natee itɨ, tyi natyu'un sujia sa va kene ñu'ma nuu kuaiyo da nanta majan.

Suu a, kajie'e ni vi, iin a kaj... iin a sa'a ni yaji ni va ni niku, axin, ajan, a ka'an dani jin iin, ajan iin kene tinana ni tikumi jin ya'a ñɨɨ, tutu ni iin dani, nute na, iin... ke'en ni na, ajan, a kuvi iin da... kaja ñu'un a vixin maa, axin nuni dani.

Suu iyo a ta'an ini ni, kaji ni vi neyu a ka'an dani neyu u'va jen tyu'un tiuun nu, ajan, tyityi'yo ya'a axin iyo daja sikasun majan jen jiaxin daja majan jen sa va yukuan nɨntaxin jen sikitɨ na'a nu majan sava ntu iyo kuvi ini nu de nɨntyityi'yo nu tiuun nu jen neyu tiuun nu natyu'un nu jen, sa va ntu tyu'un nu nute nuu jun de ntyi'yo jen tyu'un nu tiuun nu jen sikuajin a tun ni yaji.

Suu a sa'a vi a, ɨjɨn, ve'i ñu'un nasa'a vii. natyu'un ita nuu santu, natee itɨ axin naka'yu daja ve'i ñu'un. Iin, tee da kaa da adornu sa va vii tun viji kanta kivɨ kiji sutu, sa'a ja misa.

Suu a sa'a dani vi a kene dani nuu ntu iyo, iyo nuu ntu kaa kuatee yuu o nuu naa sa va, ntu nani no'o dani de nkoyo iin yutun axin nkoyo iin ve'i.

ɨjɨn iin karru ka'nu sa va kuiso jo yutun ku'un nuu ñu'un ni jen sa va nkuiso yata ni ka.

Suu a taji ñuu ni vi nuni, nutyi, ɨjɨn, tiɨkɨn sa va iyo yɨkɨn, tikuitɨ, ɨjɨn, taji dani yuve sa va koo a kaji dani.

Iyo da yuku ɨjɨn, ni nkuvi kayɨ'ɨ nu majan tyi iyo sava kuvi ka'nijin iyo axin, ɨjɨn, iyo kuvi ini nu axin iyo kuvi xini nu de ni'i ni suu va tyi xiko jo sava.